Nana jun veli nai apuru, a'aenanai a babaga, a'aenanai amia emai, a'aenanai apuru, a'aenanai a babaga. A'a taem nai a'ana gavada gavadada mara'i, maurina ero a'ana rai'a, <hesitation> maurina ero nonoa. Gere'anai sibomai iganagere ro'ava igana ro'ava makedida, igana ro'ava va'auda abudada, igana ro'ava vavamaida, goaemai da eda rumana, sibomai igana gere'a igana, imai ro'ava. Igana gere'a igana, imai ro'ava a'ana imamai na tueni toea a ten toea a'ana, igana ro'ava makedi o stoa a'ana loleda, ema tueni toea iabi iganaiva a'ana loleda foa iabidia ro'ava. Ema ten toea iabi iganava a'ana lole da rua iabidia ro'ava. Gebada ero iganava stoa na a'ana raisi na gavanada mara'i. Aidamaida tueni kina gevenimai igava stoa na a'ana raisi da, miti da, suga da, tirau da, paraoa da. A'ada boudadai iabida. Oerada, sosi da, <hesitation> i'ivaruna a'ana kokoro'o da iabi o sosisi iabidia va. A'a tueni kina na aonanai a'ana a'a gavad, ruma gavada boudadai igavanida iabi iero ai igana ro'ava. Aumaina ero epaura a'ana peinda ero a'ana da babaga, peinada mara'i ko a'a tueni kina na gevenimai iganava ai emai rumada gavadada boudadai igavanida iabi i ero igana ikorediava. Igana iva'ava, emai va'ada ero monidada ero gevenimai va igana ero a'ana badina gavana gavanana ero a'ana ten toea. fai toea aonanai a'a taem nai. Emaiva iagana ia erena i'ina aonanai a'ana <hesitation> imai iva'isi imai i vavine a'ana, iagana nakumaida ge puruva a'ana gavada boudadai gavadada ge babagava. Raisi na gavanana ero iagana a'anana ai fifti kina, ema agona a'ana gavnada ten kina, ko ia agana a'anai fifti kina. Kokoro'o na ero naida ema agonai gavana a'ana siks kina, ko iagana kokoro'o na gavanada tueni kina. Maurina a'ana isa'i naida emai erenai, emai taem nai a'ana. Gavada ganadada mara'i, ko emaiva ia agana naida nakumaida eda agona a'ana gavada ai gavadada ge babagava, ia agana ero hundred kina na voabia vogana, vo stoa gana ko, gavada koi doka dokano voabidia o gavada ruana vogavanida vo ero vomai. Inoku ai gavada egedada a'ana ai vagavanida badina monina eve'o. Maurina ia agana a'ana e'ira'ava, gavada gavadada boudadai ge babagava daka e mara'i va. Vaida ge paura va, ge'ira'ava ge paurava maurina nonoa, vaida da gepaurava aonanai a'ana maurina e sina'ava abadadai badinana ai raisi na moni gavanai gema gavana, ai mitina ero a'ana moni gavaka gema gavania. Ai raviravi da aniani dada gavadada, verani urameda adaga eda va'au, va'auna abunanai ero gavada gavadada gebababga va, maurina ia agana a'ana e'ira'a eganava. <hesitation> Naida emai erena taem nanai a'ana gavada gavadada mara'i, maurina rai'a, ko ia agana ia erena aonanai a'ana maurina e'ira'ava badina gavada gavadada boudadai ge babagava. Paurana kauna da epaurava e'ira'ava emakedi va egavagava va e aniani va. E manomano va ai e'orana emiava, mai orana emiava, ko e ora emiava a'ana ai rada eabiva, o ia gavana vavaia a'ana vaga vainaria a'ana monina va'abia a'ana e'u raisi o sugs o e'u tibeg ks vagavania, va'ero vamai va'aniani. Manomano na kauna e manomano a'anana ena maurina e sina'ava, ko ira'ana kaunana e'ira'ava a'ana ena maurina raia.